Kôfa tafan̈iniky joma <hesitation> izen̈y joma izen̈y aminakà efa midika afaô ho tapitry herinandra e. Afa tsy hiasa ia, afaky hitriky oiky ande koa ambiansy koa zey kôfa joma koa mande afaky mirendrarendra karà in̈y izen̈y.